Aqwa mashishi owo-ele-vedudi nhe sooauzo na nme-oquzo ka nu nkpara-apwa ke ndah ke muquya ohusi eleuadu nu anya ihunanya bu nhe ohesheriyi. Nhe gbarasiri nkpara-aqwa elevadu zi nka nume oquzo aqwa ke ndah ke muquve nu rumuewhor kani nu nhe masisi nu ha aqwa elevudu di Now Ndah ke muyu ohuqu-ehunanya nazizi nowo-elevudu zi so ihunanyiyam buha nguzuru masikpa rianyi because ijeru nkparama-aqwayam ohutamakola elevedu nu anya ohutakole ohugazi vsdu nhe olikisi vadu memaksns nhe masi oyokusini kanu igba lila ne qbalili so beacaise of kpo okani nu vadu qbalilia yabu nha masisime nowosi. hiayi masisi eziezi. kauu oka aqwa elevadu masisiya nha vadu weruike me masim nka ok nu madu weruke me nhe masisi ezizi nu moquzo ndake muya nu okurishi oka owa nhuomesi nhe nim nhuqanya masisi eziezi nka nu oku venu nhe nu nhe obula madu me makona vesi ya eziezi Risi okum nim ve okasinu madu me ezi ezi nhia masisi ezi ezi mako because okumakala nu haokamakonu vadu menu nhe nu-kpa imenanya nhe van anya Nhe van makolaya anya oye okani meka okani meka taan oyekani meka echile oyemako akani meka nu wene echile ke vegwu onyemako akani meka Izivennma so omemakola nhe nhe nukpara, muna bunwo the thing namasim nukanu nheka vu nkpara-agwa nim papam mesi nmasigu ya.